Ny aretina matetika hita amin'ny alika izany an, dia ny parvovirose. <hesitation> Io izany an, tena mamono vetivety ny alika mihitsy an. Amin'ny voalohany izy malain-komana an, dia somary kamokamo an, <hesitation> dia mihamahia mihamahia eo am-pitoerana eo izy an dia avy eo izy an <hesitation> mamoaka rà. Ohatra hoe mandoa rà na mivalana rà izy. Dia rehefa tsy tratra m- rehefa tsy voatsabo hainga izay zavatra izay an, dia mety hahafaty ny alika mihitsy.